कपास रेशम उन और लिलन जैसन प्रकृतिक कपड़े। हजार साल से इस्तिमाल होवत आवत छे कपास से। बनल कपड़ा अरामदायक सांस लिने योग और हाईपो। एलरजेनिक होवत छे लिलन एक टिकाव एलरजी मुक्त। कपड़ा होवत छे जेकी कपड़ा परदा और मेज पोसो में पावल। जात छे भांग एक टिकाव कपड़ा होवत छे जेका रूपयो। कपड़ा जूता घरिलू समान और फर्णीचर बनावे में आवल जात छे।